Mɛ oyi diara mɛ tome ro sumarɛ a sununɛ oyi ma a ani we a ci mu ɲu hiase a ɲa bina huwo mu wian bɛ'a <hesitation> mu wian a benɛ mɛ se o ho pa'a nɛ niwe we ma han sian nɛ mini do 'uwa mu wure yan nimi yirawe ani we ci ani we ci mu ɲu hiase ani yan we bina yo ma ɲu o bun mɛ famuna ma ho